So tawii mi yiɗi no shuudiji, ɓe naati ɗum ɓeen. Gorko ndiyam, kala lewru nduu balɗe, ko ɗuum laawol ndiyam ndiyan. Ndiyam nden na'i, kala ndiyam dow laawol walla dow ndiyam ngesa. Ko laawol safi, daadu, e laawol mawnude ɗum feere.